Ba tubara mu wa mu bɛ'a bebian nucozo bwa mi nɛ ani vɛ ma wɛ um a bira o bwa wa ɲani vɛna bɛ'a bun han mazian nɛ bɛrɛ we a ɲani fɛna oyi dia ho wɛ <hesitation> ba tubabura mu wa nɛ mimu ɲuwa muyɛ han a sizanɛ mi ma ni hiase a'a zunzanɛ we biri biri biri a we biri oro cizo cizo cizo zunu to mu mawe nɛ a han le mi cio to mu we nɛ a han le mi cio